Asana kam mbo leggel ngel to hoore leggel ngel takkaama to geefe to asana ɗum, to ɗum takki ɗum ɗi fu kemikalji wonta ɗon, sey ɗi ngaɗa SPAC, to ɗi ngaɗi SPAC hiite sey nannga sey jogoo to leggel ngel waɗa ka ñaamugo.